Sudafrica, mbanj ment kur klenë i mondiali te u dumila e dieci, çë kishën këto trumbetë çë i thëshjën vuvuzela, çë bujën një batari çë propria <noise> ngë kishën un suonu ndutu piacevoli e i bukur çë një thot: mi musica çë bujën sti vuvuzela! Inveci jo.